To defai shinkafa e nyeɓɓe a waɗai ndiyam nder fayande, ta bili fayande maɗa, a waɗi ndiyam ya a waɗai nyeɓɓe maɗa, ta waɗi nyeɓɓe <noise> nyeɓɓe maɗa badake benda <noise> a wese shinkafa maɗa, a <noise> suttiɗi ya alootai ndi ko lotande wore, ya awailai ndi nder <noise> ya <noise> a jippinai ndi tefa sintinirgo maɗa, ya awailadi. to ndiyam ɗam dani sinti nbailata ndi kaɗibo yo a lallai, to lalli ndi ya a fudditai wai luki ndi, ta wailiti ndi, ya a biltoto fayande mada dow katane. Ta biltake nde ya a waɗai ndiyam dedai, ta waɗi ndiyam dan dollake ya awailai shinkafa maɗa mabba fayande nde, ta mabbide <noise> toon nde dollake seɗɗa hite bo dedai, ngatta, tananon ndi takkoto fayande, <noise> toned dollake, ndi himmite himmiti defaki, ya ajippinai ayande maɗa, tefa citta, tefa magi, maɗa, tefa kafi, tefa mandahal, tefa. Onga, tefa boɓel, tefa undugal, una shitta, ta uni shitta maɗa, tefai manja ko nebbam ta tefi nebban, a tefi kwanoyel maɗa a wailiti nder ɗon, kenya albasa bila dow katane kaaina dum, toɗam haainake, ya ajippinai ɗam, tefa kanoje maɗa kenda kashitari. Kowa misanadum shitta e nebbam kokka ɗum nyakka, to ndi lo'o ngatta bo, e nyebbe fere ta bili nyebbe ndiyam maɗa, ya awaddai nyebbe maɗa nbaila, ta waili ya a mabbai fayande maɗa, to nyebbe maɗa ndollake bendi, njippina simtina de ya a biltoto fayande. Ta bili fayande nagaɗa ndiyam nder mare toned nyufii, nebsa shinkafa maɗa lootadi awailai ndi nder fayande, tawailidi ndi dollake dollande go'o ɗiɗi, he njippina shinkafa maɗa <noise> ta jippini ndi bailatdi nder simtinirga, ta wailitidi lalla ndi <hesitation> ya abiltoto ndi. Ta billtake to ndi dollake ndi bendi take ya a jippini nai, ta jippini bila payangel li'o tabili ngadda nebbam mbaila, ngad ngoccitel albasa, to dam haainake <noise> tefa tumatur mada njajjagoda, ngadaga nder fayande sa'aga tefa altarugu e albasa hanjum ma njajjogoɗa ɗum toga sa'ake, ya a waddai ɗum gaila tefa magi maɗa kafi maɗa, onga maɗa, manda maɗa, tefa ngaɗa nder ɗon. Njillita, ta jilliti nana ɗum wadina ɗum waɗai toɗum waɗi aliraɗum non, ya a waɗai dihal seɗɗa, took dollake ko ɓendi <noise> yo afoɗai hitegen ussa hite, manja kan ka bulowai kapat ka yeuna dow don, dow li'o kon, took yo took a tayi manjakan ka ɓuli e ka dolloro hakkilo hakkilo, ta jippini <noise> ngadda shinkafa mada kenda, ta hendi ngadda nyebbe mada nokka gadana kotoye, gadda da li'o maɗa gaɗa <noise> dow ɗon, maɓɓa gokka kowa ndimuɗum.